بتجيب الكنكة تبعت الجهوة وإنك تملاها مويه وتحط الجدر اللي تبيه من القهوة والسكر وتجلبهم عدل بعدين ترفعهم عالغاز وتتركها عالغاز لين تقدر تغلي وخلاص صار عندك كاسة قهوة.